أكيد <hesitation> هنسلم عليه ونرحب بيه، ونسأله <hesitation> شنواسمك، <hesitation> ولوجال أنا فلان الفلاني، <hesitation> نشوفه إش رأيه في الحفلة؟ و <hesitation> كان ها الشي شنوأكثر شي لفت نظره أوعجبه؟ أول مرة نلتجي فيه هنا هنن- تحب ها النوع من الأماكن؟ هل أنت تحب النوع هذي <noise> من الأماكن؟ أوتجدر إنك تتعرف أكثر منه إذا كنت تحب الأماكن هذه.